kutukoke we ya pɨlǝ pɨlǝ akpɨwe kiniŋ pɨ loóo suu baŋba mopɨwe pɨ lɨŋ korosuu pɨ lɨŋ korosuu kʊrakʊra kɨ yǝfɨyokowe akpe pɨ lóo suu baŋba. pɨ kaamɨ nɛ: yoo korokuŋ <hesitation> eee kuroŋyǝ yoo korokuŋ dasɩrǝ, yoo korokuŋ koŋkoe yoo korokuŋ m yoo korokuŋ you <hesitation> jaŋtayǝ yoo korokuŋ pɨ naanɨ baŋba yɩŋ mɨ korupɨ lǝ ǝkǝlɛ wɨ wɨrɨ rɨ akpǝ we kɨtɨŋkǝ pɨ loh suu baŋba malanyɩŋ bɨ ke wɔɔ mɨŋ <hesitation> yǝ fɨ ǝfɨcamɨkǝ mɨŋ elefi nɨ mɨ lä kɩk ǝlǝfɨ lä cɩk nye fi bɔɔrǝ wɔɔ mɨŋ ǝ lǝ pɨ lǝpiri akpɨwe kɨtɨŋkalɔ we, o lɨŋ poropalɔ kʊrakʊra kʊrakʊra duturǝ pɨ lɨŋ fǝǝlɨ pɨ lóo suu pɨ lóo suu <hesitation> pɨ lóo suu pɨ lóo suu rɨ pɨ ri rɨ akpǝ rɛ pɨ lǝǝmɨ <hesitation> gbɔgbɔ tɨnɩ kanyɩ pɨ lóo suu pɨ lóo korosuu kanyɩ nyɩŋ nɨŋ korepiri Baakpɨsa kɨtɨŋkǝ wɔɔ pɨ lóo suu baŋba kɨyǝ fɨ la kʊla wɔɔ mɨ lǝ̌ cɩkye yee re yɨŋ ko atkǝ ri rɨ k nóo suu baŋba mɨŋkǝ nóo korosuu kanyɩ piri mɨŋ mɔɛ. Akpɨwe pɨlǝ suu pɨlɨŋ korosuu kʊrakʊra kʊrakʊra yokorǝfɨ ǝfǝcamɨkǝ kʊrɩyǝ. Kʊrɩ ri rɨ krɛ nɨŋ korosuu nǝ pɨlɨrɨ kɨto anyiŋ nosu nasaŋkǝ wɔɔ kɩlɛŋ baŋba. ǝfɨcamɨ yitǝkǝ yokorǝfɨ. <hesitation> koroyǝ. koroe ri rɨ kyɩrɛŋ náa saŋ rɛyɩ rɛyɩ rɛyɩ rɛyɩ, <hesitation> nɨŋ korosuu ŋwɨ wǝ leŋkpe yǝǝ fɨ ǝfɨcamɨkǝ rɨ vɔɖǝ onuŋ ŋ lǝyamɨsaŋ rɛyɩ rɛyɩ mɨŋ koroe <hesitation> ɨŋ onunasaŋ rɛyɩ rɛyɩ rɛyɩ rɛyɩ. yokorǝfɨ ǝfɨcamǝ yitǝkǝ wɔɔ caŋkasɩ ŋwɨkpe wɔɔ ri rɨ krɛ nɨŋ suu baŋba baŋba baŋba <hesitation> ɨŋ bɨ akpɨsa kɨtɨŋkǝ wɔɔ pɨlɨŋ suu rooroorooroo. paa caŋkasɩ, kʊrʊyǝ mɨ <hesitation> etusa <noise> acɩkpokpo tuisa yirirɨ akpɨrɛ kanyɩ pɨlɨŋ suu pɨ lɨŋ korosuu paa jaŋta mɨ cɩk, kʊroŋyǝ <hesitation> ee sutuisa mɨ koŋkoe, fɔkpɛ leni wɔɔ pɨri rɨ akpǝ rɛ pɨ lǝǝmɨ osuukǝ baŋba pɨ lóo korusuu kanyɩ nyii lɨŋ korosuu mɨ pɨ.